खाना खाए काम त बहुत सजिलो बा लेखिन ओकरा पकाए के बहुत मुस्किल बा काहे की ओकरा बहुत समय लागेला बनाए के स्वदिष्ट होई नहोई डर रहइए हमरा खाए त बनिया लगाईए लेखिन हमरा ओकारा बनिया बनाए नअबइए हम ओकारा बनाए के कोसिस करईसी जे लोग सबके मिठो लागी कहके हम विभिन विभिन प्रकार सब बना सकाइछी लेखिन बनिया मिठो नहोबले उहे तरिका से लोग सब खाई कि नखाई उतना डर रहईए लेखिन ओकरा पकाएके लुर बा की न बा ओकरा बहुत बनिया से सिखे के खोजाइ सी जौन हमर फयूचर बनिया हो सकईए ।